Jeta ko especia reta vi ñanemiari yave canela, <hesitation> cardamomo, clavo de olor, culantro, comino, kurkuma, noes, moscada jare jokua iru iru reta jae reta mbae ipise katu ome oyapo va no